Dut peis hi ha tifay nan kan mong chena ha gara chanoi e mo leya chanoi de tifay nan kan mong chena ni. Dut peis kan mong chatian antho uitu laka nasadakim minveng chen poka. Dut peis yan kanha ngep tu te minveng chen poka ni. Dut peis man chatian kanha ni nasadakim ati chakha he. Hiyan nan natam taklaka minvega ni dut peis kan man ngun hiyan kanha ati langvara mi. Maa poka dut peis kan man nan dan leya da wa chuan pe kokvara faiti to lu di fay nan de hiyan a lauta emem ze el poka ni.